<hesitation> isikanu isi- isi- isi- isi- isipakilo sivomba imbombo au isi- isilimio pakilo. syolosu syolusu ikidokwa lakini jinditsova sidebe. Maranyingi sana isikanu isyo syasivana, mfano inuje, inuje pakilo, isikanuse ukuwanza isyene musyasivi, pakilo syasitumila umdumusu sana pakilo uku- ukulonda ikyakurya ikyasyene, uvonake ikyene paki pamuji kikona, pakilo pokilonda ikyakurya ikyakurya. <hesitation> umfwanu, inuje, tundisova ukuti inuje ijene, pakilo popene jidundi ikyakurya, naamu marnyingi sana isi- sikanu isi- isi- isi- isilinda paki- pa isilinda mio pakilo, maranyingi sana isikanu sisasilike inyama, sidebe sana isikani usilonde i- i- nanilii <hesitation> isilya isilya isilya isilya isila inanilii <noise> ikyakurya ikya- ikya- ikyamfano matsebele sijui ingano, sikanu sidebe sana isyo. Isikanu isusyo sana si- silinda mio pakilo, sakanu sili inyama. Kwanini silinda sili inyama, kwasabu sikanu isige syulu sana pakilo, syasipa sigonelile, kwahiyo umudu ukwa syasitumila isyene ukusiwinda isila nsugolie pakilo. Iki mfano inuje, inuje jene maranyingi sana inuje. Jajili imizoga, isyinu sisule, imizoga mizoga ikiswense izijikilili jikilili ijene, kwahiyo, ungasileka imizoga sijili sidudu dudu, inyama nyamitse lilo isi- isinyama isyasa siki- inuje syasikonda, uvusikonile, uvusikoni isi- sideki. Isideke igolile pamu pakilo, isitsene siwa sefu syene siva miyo pakilo, siwa mio ukulonda inyu sideki sikonerya pakilo, kwawivona sibite, sirya pakilo. Nufwano ukungi <hesitation> mbita i- i- i- i- is- i- i- isikana kama <hesitation> itschui, itschui iduma lijene tusevere iduma, iliduma, ilyamaduma kama duma kene kilunda ikya- ikyakurya pamu pakilo. Pakilo polaisi ukuwinda, ukuwinda pakilo rahisi uvurehisi wapene pikutsukuta isikanu isingi swasikonelile, na, siva nsilola, sinena nasilywa wononu, kuvuraisi ukupambana nasyo pamunyi pakkilo, tofauti napamunyi. Japo uwupande waduma iduma ijene sio rasima jiwinde sana pakilo pamunyi, hata pakilo ati sio lasima jiwinde pakilo, hata pamunyi jajiwinda, isikala lakini sana sana sana sana pakilo. Pakilo kwaababu, isikani isingi siva sigonelile, inuje, ijene utofauti ijanuje ni- ni- ni- ni- niduma idu- ijinuje nsikideke.

siuju jene jisababisa ila janusitse saili jilu ji- jisue, na ndomaana nditalino, isikanu isyo pakilo susyene sinyavuweso sana uwakunusa. Hata ungalowe i- i- i- i- ijene idiu- idumu, iduma jajisokire ilieneo kwajili jaharufu, pakilo nisyene sasilila, sitegemere iarufu sana, <hesitation> naa- uvupande uvungi, ungalusika nusingi isi- isi- isi- isilonda pakisana naiki pakilo, iswala, jiswala isyene nasirya paki pamunyi, silya pakilo, uluhala ulwaswavi isyene ndwasi sana, uvudwasi uvyene vikosile ukunda pakilo, kwasabu pakilo ukuva kutulie isyene posikwingira lino ku- kane matsebele sitengu ukukida pakilo, gani ama- ama- amanyasi gamu- gamusilwa, ako sehemu tsamuju vuju kujukumu kitengu ukichitengu ukukila pakilo, kwsabu pakilo piukuwa kutulie, tsisyau utu- u- u- avadui vivadebe sana. Niswave ijene mujavumbilililwe, pakilo pujihuma lino mwikuli, tofauti napamunyi, pamunyi iswava nasirye, sirya pakilo, pakilo sirya sana, naamu ikingi kikanu kilonda pakilo kuliko kuliko pamunyi <hesitation> atitembo itembo iwita pakilo sigonu, sigonu simile, pakilo lakini pamunyi, pamunyi, <hesitation> siva simile, tofauti nisikani isingi pamu pakijo pakijo jikonduke une atwivangu, lakini hata ungasusikanu. Ungasile isila notwa twivaa, pakilo putuvomba imbombo kuliko pamunyi, avana vosa biuna bivona nuta pakilo ukupenda uvomba iji tofauti yamae amaeneo kutama kalitofauti tofauti, lakini, <noise> sana sana pakilo pokikuve avanu imbombo sana, japo sio, ukwa ungalola uwakupande uwakwawe kunu, ndakukinga <hesitation> kukinga uteseka avanu vomba uvo- pamunya lakini, amaeneo amulu sana avanu vomba imbombo pakilo.